راح اختار الدولفين لأن الدولفين هو نوع من السمكة اي- الي هو بريء و ما يضر الناس و ايضا هواية اي- ناس اكو من محبين لهذا الحيوان ف اريد اجرب شعوره لمن الناس تحضنه، لمن تاخذ صور وياه، حتى اعرف شنو هو هذا الشعور.